कीड़ीन दो प्रकार के आओ, एक लाल भी आओ, नेक काले भी आओ। अगर काले देखें जाएगा तो सुमानग, लाल देखें जाएगा तो असुमानग का। क्योंकि वाल लाल कीड़ीन काताजी खड़ी। एकान काताजी वाल लाल है। काले कीड़ीन दो प्रकार के आओ, एक लाल भी आओ, <hesitation> नेक काले देखें जाएगा तो सुमानग, लाल देखें जाएगा तो असुमानग का। क्योंकि वाल लाल कीड़ीन काताजी खड़ीन काताजी है।